Klan a ngua tet klan avik ma chalan ia gumamuk ka thuk na ngo ngua thet su ava vatham gachum, ngua tet sava vatham gaum da ngua tet diva calania ngua thet diva clania ngua thet sa ma git, ngu bon da na ma git ngu bond da na ma git. Ngu bon da na ma git clan a nugu valek a chi ia ngu bon da na ngu bond da na ma mesmes ura ma git ngi a drum ia nguait savathum gachum do chule da aruch cha lungo da calan ia umo chule un dum na, calania uni var na una roi om na na ngia drum ia cha drum na ngo ia ngua drum ngu ma ngu bonga na git doki chi vi cha thu ngua ve vtha cha sa chule sa chadrem, sa cha ple cha ngo ia clan ia asik unmor chuluen dumna. Chuleun dumna divasik klan ia uni bonana na ma gitngeth. Ngia drem ia calan ia, kulenge da chuseng ne manam man na nge va gia vatka da be mamara anaganga ma rucha di ngia drem ia giaro cha na cha. Daka calan a chuie chalan calan avik da ngia thet sa vathum gam, rura te da mamar a ti sunas ptha nge ngia drem ia ngia drum ngi bon ga na ma gingeth, do chu le da, ka sunas ptha nge da inmor calaen. <noise>